ايوة ممكن اقول عشر ارقام عشوائية من صفر لمية مثلا ممكن نقول تلاتة وعشرين من سبعة وتمانين. واربعة وواحد وتسعين واتنين وتلاتين واربعة وسبعين ثمان عشر وخمسة واربعين وسبعة وستين كده العشر ارقام العشوائية.